Liha asõmalõ või süvväq erinevit köögiviläkotlette, näütüses põrna- vai peedikotletti, <hesitation> kikerhernest tetäs häste pall'o sarnatsit asju vai ka sojast ja tofust näütüses, tuu om ka küländ lihalõ sarnanõ.